Mi buran yidugo mi yiwa be ndiyam guldam. ngam ndiyam guldum ittintam pewol ha bandu am, watan iye bandu am bedda hebugo njamu den Bo pewol nangata bandu am. mi heban terde chattude.